<hesitation> Io source elektriky io kindraiky zany <noise> <hesitation> karazany fitaova io ampiasay am- mamoaky courant ahafahanao mampiasa anazy miadany kokoa zany, malalaky zany iha lafa mampiasa an'igny laha ohatry misy an'igny source elektriky igny.